रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेन्टीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कम्बोडिया, बाली, इंडोनेसिया, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स, वियतनाम, नामेबिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, युक्रेन, इटली, जर्मनी, फ़्रांस, डेनमार्क, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन, मलेशिया, कतर, वेल्स, जार्डन, जापान, इजराइल, इराक, ईरान, ताइबान।